E biby lalako mandeha malaky zao e liogny, lion io da ma- mahavita mandeha malaky io, ankoatran'izay e sovaly e sovaly koa da gne miadam-pandeha koa sh a sokatry zay avao gn'itako fa sy mahita ankoatran'izay iaho.